أفضل نصيحة تلجيتها كانت خذ الأمور بروية، كل شي له وجت طبجتها في حياتي لما توجفت عن التسرع، وبدأت أدرس كل خطوة وأنتظر الوجت المناسب للقيام بها، هذا خلاني أحجج نجاح أكبر وأخفف التوتر بشكل نهائي.